Ñkpọ señkpéb nto àgwõnwán nte ñkéndo; saá ámi ñkè ndọ ñwán ajọhọ isuá duòlòitiòñ. Sé nké kpéb ñtó ànye nté aké ndọ akèdé eti uñwém amọ ánye àmá àfón uñwén, ányie etidó akpenọ ánye afofok akúk áwo ná akámá aka ùrúa ánye àlá lióngo ñanga àkámá efok efok àkúk adé edép ñkpọ àmá asidép ñklọ amó iyá etók àkúk nì kè àfó asin ãnye ate íyo ké ñangà imo ìnúng idép àdédé. Isìjèmé ñkọ ñkpọ àkpókpón ñkọ akùk akpókpón ãnye àká uruà, ásekàma efók akùk adé ñèké mmá uñwém àmọ éti-éti ànúng áse akàlá àkàmá àfõk ufọk àjàyà anúngó asé amá ntọ ekà àmi, ata àkpánakpàñ nkpọ ñwàn afo àlimà ñtọ uká àmà eka èbé amó, amá ette ebe amọ, ama ñbọhọ ìlúng amo, àmá ùbón amọ. Mbon sìdé ùjid amọ ekpéli anye isuáhá, èfók ñkpọ àkpébá ké ùfọk nángá ntọ eka ami eléhéke ne ùjileke adé ánye ikúd iwó ké amó ediá ñkpọ mma neke ñkúd èti-ilo adé m̃bèmisó. Nké ñdọ ánye, ánye ánung àdé àgwoñwán àdèhè mkpọ ákpénám mme idém àdọñg, alamèké inwuk iñwuk èchid ámo isin ñariga mkpé nànám ñlékéndá. Ama asiiben àkúk amo àkàkédép ibók kí-itie inyàm ibók àbén àli-nnó, ejo àliwe ihéchidé, aná akúd àwo ké mmè ká ùfóm amì, nkpò sikpina nté anám ama-neke inyie unem. Isine mkpọ ké echid àkpénám mkpọ ne àjád ánye àlásio ùlọk fièn àwó hònéy àkásé akood ñtèlè ùsùk ánye àwo imàndọ àmàsé ikoód ànyin ibá àdé. Àkóod mw ikọ mbàkàrá ùsùk anye ànúng akood ikọ annáng àjòd. Àláwó m̃kpọ àfo àtàngàdẽ, ìkọ àfo àtángádé imo ìmáhá ki iyàyàd imọ échid. Mmà néké ùkúd ùnwém àmọ eti-eti ñté ñkẽ do ánye. Ányè ámá òfòn uñwèm ànyiè enwanga eñwánga uñwém ìsinéké ñkpọ ké echid. Ñkpo ákpéjàd anye echid ìkpọmọkọmọ ejàhà ami anam ánye álasio ìtáng ìwó ke ñkpọ afo ànámàde ifọnọ àkán agwo isisin ñkpọ ké èchid sade agwo akpe sisin ñkpọ ké echid ùtó ágwo àdé asèdé ànwéd àgwo ñángá ámá núng isiò ùlóko afiké ánye ké échid so, ánye àmá anyiè eti-uwèm mbemiso anke dọ ánye uwém amó àmá àfón. Eti-etí ñte ñké ñdö